Ël vert, ël giaun, ël bianch, ël neir, ël viola, ël maruncin, ël cré ël crè rozé cum a dizìa me pare ch'al e ën culur particular, a ie ël blö,a ie a ie l'amaranto